أفهم اللغة الكورية بدرجة متوسطة، ما أقدر أتكلمها كويس ولا أقدر أكتبها كويس بس أقدر أفهمها صراحة، نتيجةً يعني إني أنا كنت أستمع لها كثير في المسلسلات والأفلام الكورية، وطبعاً اللغة العربية لأنها لغتي الأم واللغة اللي أنا نشأت وتربيت عليها وأنا أصلاً بطبيعتي أحب النحو واللغة العربية جداً.